أول سؤال، بدي اسألك شنو كان أصعب تحدي واجهته في حياتك المهنية؟ وكيف قدرت تتغلب عليه؟ أنا دايماً أحب أعرف كيف الناس اللي وصلوا للنجاح، قدروا يتعاملون مع التحديات الكبيرة!